Mëdyëbëch dun xëkajpyë yë, yë t'suk tanto chukpë mëjpë tyam a'ax este ka'ayotyë tyëkëytyam je'e bi'i je'e jue naj despensa të muk jubyë xi'ibë a'ax je'e akëb yabëkëy pamadatyë t'suk a'ax të iuk widytyë y jadun a'ax dun mi'in tëkotyë ko'ts kyukaw kyubëkëy tyam je'e nyënëmëp a'axë kab a'ax ti'i oy yakytyë tyam tyëñ tyach a'ax mëxë këxpë.